Tsy misy mahazo fahasambarana izany izany raha tsy mahasa- mahazo fijaliana kely aloha. Satria iny fijalianao iny an, fikirizanao, iny izany no ahatonga anao amin'ny fahasambarana. Tsy hoe miadana ianao dia miadana eny foana miadana eny foana fa mila mikaroka izany ianao an, dia mila mijaly ao anatin'izay fikarohana izay. Izay ianao vao tonga amin'ilay tena fahasambarana.